Don fayande, bedo naftira ngam defugo, don tasow, bedo wata kuje ha nder, don labi bedo naftira ngam ta'ugo tingeere, angalaaje, tattashe be kusel. Don hunde nyamugo nyamdu je jamde ha defetendu, don kuje foinutuggo nyamdu je be foinititta nyamdu je arti fewi. Ha defetendu don hunde watugo ndiyam, to goddo yidi yara ndiyam sai faccha ha nder mai yara.